Neh por no porteh niquihtos noncan sa, saapan ave, amo simi nicua moli niyihqui, ninon quemeh no de copoveh inon tla de capichtla, amo semi necua, ah de cara ocho dias, cara quince dias o aveces hasta cada veinte dias necua, pero noyihqui tla puro nacatla, nisi, nisi amo bien, nesi amo chioua, bueno, pero tla octlalia memetemeh quiera onte ah, ocachi oquitlan como simi nich, neh amo mati tlica para nah, para nah ayicmo niquimpia notlancochuan primero, quemah niquimpia pero yih cateh quimeh, quimeh cahcaxonqueh tlalivis ya de por si, so vivitzisqueh sequi sa tronco yica, entons nah de mano, niman titlalilistehcatzin, mejor nechcouia san para naah inon tlen de ne de tortilleria inon cachi cuali nehua, cachi suave, yemonqui tlaxcale cachi para nahqui uin cuali nitlacuaht po moli inon tla, tla de copoveh yeh sa oc quiquicuas memetemeh quiera onte, yete uan noso chioua, noso viele cachi noso porque tloco, noso amo abien, non xicua neh amo niqui. A puro nacatl nesi amo vielic remerouac, ah pero tla quipia memeteuan inon quicuilia itutano ah, yocsentivileh ocquitlacua apoco amo merou que uiac, por se, por queua, bueno, bueno cah ocsente amo inamati cox tehuatzin tomocualtione yeh <> pitzonacatl ocquiquicua, uan la verda na inon de verduras nochi de inon quemeh xivitl, quemeh, quemeh touah seque, mosque sa xivitl, pero sabor quipia nochi, quiltonilin osente sabor quipia, yixuatl yenti quipia sabor, otosquilitl yenti quipia sabor. Nochi diferentes sabores qui, mosqui so xivitl pero diferente quipia de sabor. Amo nochi masqui xovitl nochi quipia sabor queo, amo diferente. Oxon cah oc sente, pues miac gente quimeh yi safa matitlahtlantocani nicahju tunali oquipixqueh tlaxipihtli oquimicacoxtoltih nimotelehqueh, bueno amo san prohqui quihtos. pos xe tunali oxiyahca yume cuac, nomomactiah ino quemeh ino Ronastrocio Caxvitz, noso amo chantiua can nican derecho tiyicni quemeh don Antonio Caxvitz, tiyicni inon mayor este don Anastacio. Entonces, se tunali ox mati yeh omic inon quicuitia vocho tetlah, yeh omic inon ti, andale exactamente yenon mero. Entonces, oyah xepeyo oxon ya ome ah nemi, la zorra quecuiteyah, nemi todavia, ah ohcon mero, apoco tehua, apoco este usted no come ver